ඔබ දෙන්නා <hesitation> තරහෙන් ඉන්නවා වගේ දැක්කා. මොනා හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියල දැන ගන්න කැමතියි. ඒත් <hesitation> මං දන්නවා මං සාමාන්‍යයෙන් එහෙම <hesitation> අනුන්ගේ දේවල් අහන කෙනෙක් නෙමෙයි <hesitation> ඒත් කවදාවත් <hesitation> ඔය දෙන්නා ඒ විදිහට තරහෙන් ඉන්නවා දැකල නැති නිසයි අහන්න හිතුනේ. මොනා හරි ප්‍රශ්නයක්ද? ම්ම් <hesitation> මට තේරෙනවා. එහෙම තමයි නේද? අපි කොච්චර හොඳට හිටියත් <hesitation> හිටපු ගමන් පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් <hesitation> තරහ තියා ගන්න එක හොඳ නැති දෙයක් නේද? ඔය හිතේ තියෙන තරහා ඉක්මනටම අයින් කරගමු කියලයි මං කියන්නේ <hesitation> ඒක <hesitation> එයා කියල තියෙන්නේ අතපසු වීමකින්නේ නේද? හිතලා <hesitation> කියපු දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒකට සමාව දෙන එක තමයි හොඳ කියල මම හිතන්නේ <hesitation> ඒක නිසා <hesitation> හිතල බලන්නකෝ ඒ ගැන. ඔහොම තරහින් ඉන්න එක <hesitation> දෙන්නටම හොඳ නැහැනේ. දෙන්නගෙම හිතේ <hesitation> සතුට <hesitation> සමාදානය <hesitation> නැති වෙනවා. ඒක නිසා <hesitation> කතා කරලා හිමීට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න <hesitation> මං හිතනවා එතකොට ඔය දෙන්නටම ඉස්සර වගේම <hesitation> සතුටින් කතා කරලා ඉන්න පුළුවන් කියලා.